لو كنت مضطرة أختار عمر واحد لباقي عمري، أعتقد أني بأختار عمر الثلاثين. في هذا العمر، الشخص يكون في قمة نشاطه وحيويته، وعنده خبرة كافية من الحياة تساعده يتخذ قرارات حكيمة. بعد، في الثلاثينيات يكون عندك توازن بين الطاقة والشباب وبين النضج والمسؤولية.